sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld segjum við frá ungum uppfinningamanni sem smíðar

og fáum far með leigubílstjóra sem býður upp á

ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir ungur uppfinningamaður í Kenýa er nú í fullri vinnu við að búa til

endurunnu efni það byrjaði sem áhugamál en nú er nóg að gera lincoln Wamae er algjör honum finnst fátt skemmtilegra en að búa til verkfæri og farartæki úr ólíklegustu hlutum undanfarna mánuði hefur hann verið að smíða hjólastóla og hjól úr því sem hann finnur á ruslahaugum áhuginn kviknaði eftir að hann lenti í slysi árið tvö þúsund og átján þá fór hann að smíða þríhjól úr gömlum reiðhjólum í frítíma sínum hann vildi láta gott af sér leiða og fékk þá hugmynd að smíða

að nota þá vegna fötlunar markmið

er að halda áfram að gera en hann langar líka að læra hvernig á að búa til sólarrafhlöður tæplega sextíu þúsund krakkar í Danmörku tóku þátt í stóru verkefni sem rannsakar plast í náttúrunni plastmengun þar í landi er mikil eins og víða annars staðar í heiminum Danmörk stefnir á að verða fyrsta landið í heiminum sem kortleggur plastmengun rannsakar hvar plastið er nákvæmlega svo hægt sé að fjarlægja það og skilja betur hvernig það dreifist þetta er í fjórða árið í röð sem verkefnið stendur yfir um níutíu og tveir skólar í Danmörku taka þátt eða um fimmtíu og sjö þúsund krakkar þau fara í skipulagðar gönguferðir um ákveðin landssvæði og tína upp plast og annað rusl en skrá líka niður hvar og hversu mikið var á hverju svæði krakkarnir vona að með þessu verði hægt að

koma í veg fyrir plastmengun í framtíðinni og vekja fólk til vitundar um það sem þau geta sjálf gert til að halda umhverfinu hreinu leigubílstjóri í Úkraínu sér til þess að engum leiðist í bílnum hans því hann býður upp á karókí á meðan hann skutlast með fólk andiy Turko keyrir leigubíl í bænum í Úkraínu og fann skemmtilega leið til að auka þjónustuna sína hann kom upp tæki í bílnum svo að hann farþegar hans gætu stytt sér stundir í löngum

greinilega ekki í skapi til að spjalla turko reyndi að gleðja hana með því að syngja hástöfum með tónlistinni í bílnum sem henni fannst fyndið turko fékk þá hugmynd að dreifa gleðinni og leyfa farþegum sínum að spreyta sig líka á söngnum hann kom því upp sérstökum og tengdi hljóðnema við þannig margir geta sungið í einu turko er ekki menntaður söngvari en trúir því að tónlist sameini fólk og stuðli að friði

ekki bannað að syngja undir stýri en hann þarf

að passa að innlifunin trufli ekki aksturinn lengsta þotulína í heimi var opnuð í Suður Kóreu nú nýlega línan er hluti af stórum skemmtigarði og vonast er til að hún laði fjölda ferðamanna til borgarinnar þeir sem þora leggja af stað